Ngam nafaɗo ndeewde mawɗo kala e mikoroowe, toɗɗi waɗaɗo sorde ndeewde e hoore ngal e fiyaangu sabu rewɓe laawol rewɓe laawol njiddaade sabu rewɓe. O wondi rewɓe ngal rewɓe fiyaangu sabu rewɓe rewɓe ngal rewɓe rewɓe ngal fiyaangu ngal